لائٹ کا کھٹکا کیسا رہتا، بولے تو اوپر کے سائیڈ میں پلس رہتا <hesitation> اور نیچے کے سائیڈ میں مائنس رہتا، ٹھیک ہے دونوں کو کنیکٹ کریں تو سرکٹ کمپلیٹ ہوتی، دونوں کو الگ الگ کر دو تو سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی دونوں ایک سرکٹ میں ہوتے، بولے تو سوئچ آن کریں تو سرکٹ کمپلیٹ ہوتا اور کرنٹ فلو ہوتا اگر آپ سوئچ آف کریں تو سرکٹ بریک ہو جاتا اور کرنٹ رک جاتا یہ رہے تھوڑے کھٹکوں کے طریقے ایک جو ہم ڈیلی یوز میں رکھتے، اُس کھٹکے کا نام کیا رہتا؟ ٹوگل سوئچ اوپر سے آن کرو تو آن میں رہتا، آف کرو تو آف میں رہتا اور ایک ڈِمر سوئچ آتا، جو فین کا ریگولیٹر رہتا، اس کو بولتے ڈِمر سوئچ